عشان تكوي تيشرت. أول شي تأكد إن المكواة جاهزة، وحط فيها مويه، إذا كانت <noise> مكوة بخار. <noise> بعدين شغل المكوة، وخليها تسخن. لما تكون ساخنة، <noise> ابدأ بكوي التيشيرت من الأماكن اللي فيها تجاعيد، <noise> مثل الأكمام، واللياجة. <hesitation> خلي المكوة تتحرك بسرعة، عشان ما تحترق القماش. إذا كان في تجاعيد قوية، حاول إنك تضغط المكوة عليها شوي، وتمررها لعدة مرات، بس.